Preferisu fe d'ezercisi a ca perché andé ën palestra a custa tanti soldi e al e car, a ca a custa niente e e pöi pös fe gli ezercisi cant völu, cant l'ai temp